נעגעטיוו איינץ, נעגעטיוו צוויי, נעגעטיוו דריי, נעגעטיוו פיר, נעגעטיוו פינעף, נעגעטיוו זעקס, נעגעטיוו זיבן, נעגעטיוו אכט, נעגעטיוו ניין, נעגעטיוו צען.